כ'האב נישט אזוי שטארק ליב צו הערן, כ'האב ליב צו הערן מיוזיק אבער נישט אלע מינים, כ'בין זייער- כ'האנישט אזויווי איין זשאנער וואס איך האב ליב, כ'האב ליב אזויווי- כ'האב מער ליב ניגונים צו- כ'האב מער ליב די ווערטער, די אינהאלט, אויב איך קאנעקט צו איין פון די- פון- צו די ווערטער פון איין ניגון און איך האב עס ליב - גייט מיך נישט אן וועלכע מיני מיוזיק ס'איז